<hesitation> kivà samy kivà ai arakaraka ra ôhatra zao zare mifankahai entre zareo a de a mifampioaoa koa mifankahita na koa oe miady mbola raha fataonjare fogna zegny na koa oe miaraka mandendeha na koa oe ôhatra misy hanigny akeo de miaraka homagna le hanigny ake igny zare.